Ja staayo nu se´e luliyo yua jenai ja naní teí te yua te skay volume, ínuí volume yua ku trabaju yua kua, yua ku ja nteí yua kua ja´a hora teí teleu nchaiteí teleu.